Fulla bən gun ki digi rəgi bən jau jiini jauri rəgi bən daa na təmma sɨlai, n gun ki gu fulla bən dəmmən bən jiya sei n'jabe jiini jauri, me mənnəng fullann'tii mo fulla mən jare jiini jauri gi n'gwe, bərki yobita kaiyu, ka nəngnga dang nəbba bərəm ji tii fulla go fulla nyəgə ki n'jau jiini jauri rə ko kəkkən jau jiini jauri rə yuu kən jau jiini jauri mənni nən na <hesitation> dɨjiim me nən nya re wai fullawe, a mʊrtən a fulla jusangngi, kəka ma gənni, rə jusang me nən gəri fulla nən jir ki nən yar sei nən yigi nən nəngnga switəta nənnu, gu bənən gunwi nən bunggo fulla nən gʊ kəkka nən gunno yigi jau jini jauri, ko nya be jiini jauri n'yigi rəgila kənnən jaukak rə sweir bənən dəmmən nən diya sei nyəra nyuibi nyuibi nən nya dudtə ta nən nu a sei, kənən chii nən juure, kənən chii nən juure kənən nya jii bə jauwi ki bən nən dəmən nən gu, a fulla nyuibi nən yigiyu ki, bənən dəmən nən gu nyəra fulla kwao ko nyora kwau a jir kwani, kəkkənən gunnən jiga jinən be gəri nən məbi ra go nyən me ki kəkkənən jaukak rə sweir, bənən dii nən jau kail rə sweir ki ka ji, bənnən gune gunei gu fulla bənən dəmmən nən be kai kə bənnən nya ji bənnən dəgga nyui, gu fulla mewe, bəra rə kə ku, nyurakun tanggərtəta nənnu tənən kawe a mura nən nu kʊwi a bwubwai a murtənna kʊnnangga no rə jusanggəngki kema gwarsukoni. bəgai ba dəmən ba be a nya jii ba dəmən ba digga nyui, kəka du a dəddaiyu, bəggai me ba nya, nyəra nən me kawe rə me wi, me mən nii bautən bwi a jautang a jiini jauriya bəge jira kən suwe mo n'jigai nən nutte ki mən nii langgər- langgəri, bəra ki me mən nii jare jiini jauri mub- mubbi, nii jau jiini jauri mub- mubbi gə chare biyang ka gəyən kə ka di dang, mukai mən jau jiini jauri bani baniya me bən nəngnga kukkə kəgkanggən n'channe kəda mənni bən nəngnga jiya dautənwi, mənni me nyəra kən nui n'suwe gəre jirang jiini jaura miyu n'jir rə moriki, me bən jau jiini jauri nyəra ka dautən rəgəna, bən dəmmən bə lau nyəra fulla kwauwi n'diba sei, mənka chii chii fulla kwale kəkkən dii n'jiga jii bən jauwi n'jauki, kə kən kwabi n'yigi chii chii kaji me bən kwabi dig kujii a nyuiya miyu bə ki mən kəmmare mo dəbe na jauki bəttə bi ba nu, jigai re go bənnən jau wullai, məni n'yigi mə gra n'jauki bwe be gulliriki bən suwe mo yənme, kəkkən duwe, bwe be gulliri ki mo yigi a jiga gurere, ka tiya gurere na yigi dəbe n'jauma me bən jau n'bautən bwiwe bən jau nən bani kəkkən ma mən, kəkkən tiiti mən kəmmare mo bəttibi a beki ba gullo go nai jiini jauri bwinne, kə kənnung, mənni na be a be nya kən jau mwormənki bənne wullai, n'kwak bən mwemən fur mənni mən wu kəmmarang ka nən nəng nən bətənnən wak bəttəbiyəm mo tənnən jau jəni jauriki tənnən kəmma rə bəttəmba nənnəm, nən ne bəki, me guba newi, bwe buna, a be gullən na ne biki, ka chu a kaita chiyuki ne ka yigi a kalutənna wai ki kəkka kwai wai kəka yigi a dəb. maa rangngi ki kon kautən dəgi dum də bwiran a bwemu mobarang a kaurən nən bənən nəngnga təii məsatona bofam ba nən nəm nyəngk bətənən yo yomba nən nəm gəre man hanjəmməng n'nən kən wʊ bərəm, ba non nəm ci bəb təna nənni ki bətənən nya jautangnga kak ki botəmi ba non nom mənni kulla mon kamən gori na dii yoggi dəktən chəni n'mərai bile a beki ddoro na chube jʊvi ba dəkgiwigo nyəngo ki ka chʊwa go chiyəyʊ ki kamva gai kɨ, kɨ, kɨ, kɨ, ka də kayəggi ya maa mənne n'be go nyəng kə ki bəre mobwe mʊ kayəggi a dəmbe jənni a kaita banang waiyu <hesitation> mənni a daabe tari nyong ko kʊ tənən nən ngatən gəre a bən təm ba nən nəmi tən nən wuve kəmmarang kajiiyəng tən nən dəra sə ki nən tiktən jənna bətii bii, kən chu gʊga kobwi ye kən be dəm bətobi ka dəra kante gʊ fullaki ka ne jənni jauri kəka dəgəre gʊ fʊllaki bəgai bə dəya me ba jaujənni jauri kɨtən nən tɨktən na hanjəmmi a be go nyəngkəki be kə jəkga gu nyəng ke bən nya ntɨk nən jiiya gʊ nyongke, mʊ n'chiya kaiyʊ kar bənyankɨan kanga jənnan chʊmi bərki a jabe gʊjii mənni dʊki wutən bəsʊni ki beki bən nya ka dəm mənni waiya gobwi k ka be tiro witə ri jun bən nui a be go nyəngkə kən sʊwere kə nəbba fugangngin kə sʊwere go mən dʊbətəm ba mʊol nən jʊn, kənən lang nən nuwi bwe mu tərowi tə mənni a yəmbə go kəntii wənni chəto a be dəm yobi təyeya nən botənan waʊ bottibi yəm nən bəttəna wutən suwung a bo təbi kəka yəm yəngko ba chi chim gəri tən chəttətaa nunuwung nyira nən mo dtəə gwou kan nən baltən jər a chəttətaa nyiyu mo nyəngkə yənən nəngnga tə gəra butəbi yəng aduabe tari bərki non batə mou we bərii bii a be duri dori nən kan digai bwan na kɨ nən sotəna bəti bii dəmənnami. Fula kaa bwe mo do mənna nwiyʊ mə kaa mo a dəyale na mumən na mu mən buwung kari ghu vaʊri a limu ga? karə guya buri a lir mʊ ga? mənni fʊlla ka'a na bwe a dəmən mwi rə dwagər ki adə kəka də kʊlo mən bwi ya mwi fulla mən kau mo mən wʊ na begəra bwi ya mʊki n'yəmbe yənki bən nəngnga gəring kube bə nəngnga mən bwi gate neebe dəndang nən wune a yəm yingkə ba chigering rə bwe guwung, vune a yəm yara ki ba chirə niibari yəng, bəraki yəm a gʊi kwani ka dautən we n'suga a juwi ya dautonwi rə jən də bən su yəm gərən ka jər warən we dəban sotən yəmmani.